Ngom biasa soka daging gena toma kalabox madoya, daging gena ngom sgure toma kalabox rasi ngom foli es batu ge raha bolo romtoha ngom tolo ene kene-kene rasi so yoru tora toma daging madoya toma kalabox madoya, rai ngom oro kadu bolo dapa ras ngom so fura tora, so fura tora rai ngom oro kalabox ma bura gena ngom so tam tora anggena ene tahan sodo waange raha bolo wange romtoha ngone oyo daging gena ene segar moju